Ny fomba fanamboarako smoothie ndraika na ohatra hoe magnano smoothie amina voatango aho ohatra dia ataoko anatina robot iny, potehiko anatina robot dia potika tsara ao izy a. Dia halàko tao dia tsy ampiko rano fa tonga dia avelako amin'ny rano ze aterakan'igny ao dia hasiako siramamy bitaka fotsiny mba mahamamimamy anazy dia iny amin'izay hataoko sotroiko ohatran'ny hoe jus.